Gueno chiñi nkuenkan pik lai ru ljiu ru ljiu estemas kantap kiau nanu kuandu gua tañkiy nanu te ru xkidgat ljajau riat kun santajau galjiu kun nda gatu lame njuande nda ki mup njuande nda gatu nibiu nijiy ljajau biu santajau galjiu y ya ndaja pur ljiu ñkijiyl ru ljiu ndu nip tsjap bae y ndu este nip tsjap bae njuande lami kara ljiu tsjep kara ljiu dantju mjau ki kiyet ki miañki ndu casi mjau bae y njuande ljajau kun santajau galjiu y ndu ndu mjau bae y y ya naañ ya pemp mas con con aceite bi ya pemp con chorizo con nkiutalung pues si lajañ mjau bae y como quiera mjau baau y tep ñkiutalung y njuande ru kara talung cuando lami lami ya mas naañ que lami este ru de ru ximpiemp pus mas kantap bi pur ndaja pur ljiu ni nep mas chiñi ya mas dijiu ya pejemp mas nep ximpiemp de ru njuande nasekan ru chorizo ke pujudpy ñkiutalung y laiau mas nep pujudp nep skua papas este ndu njuande. Pujudp ru ñkiulalung kun ru chorizo y y ya rudat liedat ndu mas njuun de mas chjijiñ mas dijiu ru chjijiñ mas sameng ke nip njaung ru chiñi rudat liedatya ndu ndu ya nip tsjaup mjang ru liyet pero ru chjijiñ mas kantap njaung ru ñyiuuyet ru chjijiñ ru chiñi lami ndujuy mas njuun ru liyet y ndu mas baau.